E tetika any fitonoa sakafo mba sy hatahora izy! Da any kidy e rasany, da avy eo, asia, sy any, sy any mipetaka ame gn'afo zany iny hena iny, fa asia salaza, asia salaza, ny aminio ambonin'io da avadibadika eo izy mandrapahamenany mandrapahamasaky anazy.